<hesitation> ebi- ebinyamiishwa <hesitation> e- ente, embuzi, embwa, za pusi ezo <hesitation> kubikutuura hamwe kumara obwire oburingwa, nooreeba nizimanyana <hesitation> nizekyenga kare, kuhakwija hakejwanzamu ez’aheeru, nooreeba zitakwatagana zenda nk'okurwana, zenda kwitana ebintu nk’ebyo so nazo nazo ni nk'abantu, omuntu kw’okumufuna omurundi gw'okubanza niki nikikugumira kugaanira nawe okashemererwa nawe, konka omuntu owootwire nawe no noomumanya embeera zeeye zoona so mbwenu aho nikiba nikimanyisa nti nimubaasa kutuura hamwe, nikwe n'ebisoro ne- e- e- e- enyamishwa, enyamishwa nikwe ziri kuzikutuura hamwe, zimanyana, zikundana, zi then zikoraki zikwatana zikwatanisa <hesitation> so aho mpaho ningira nti zo niziba zaatuura hamwe nizikwatagana.